Min ka mi miccitaaki mi meɗiino wadde kaa mi heddaaki miccitaade hono watte. Yimɓe won bannge an jaati waɗoobe. Ɓee ɓuri anndande ɗun sanne. Ɓee woni gollooɓe ɗun, waawɓe landeede duu ɗun. So tawii faa faamu lobbo heɓee banngal muuɗun ka.